guyaa jumaaa nne kunen guyaa dhib yed yaani inamaanen shughul isaa kasjiru ishinen dhub guyyakhunen guyaa yaani idhuu week anen hinjiraa dhub guyya kunen inamaa dhib yed shughul midhafetthe yaani sana sana ishiin Mal guya akasisun guyaa inamaa shughul idhu jiru dhub guyya sunn dhandhethe yaani huji hiolthuu mpiziko tokkn hinjirtuu